ذات مساء اكتشف رائد فضاء نجمة جديدة يلمع بشكل غريب، النجم كان مشع بغير ط- غير طبيعي ولما قرب منه اكتشف إنه بوابة لعالم ثاني مليان كواكب جديدة، ومخلوقات غريبة وبدأ رحلته في استكشاف هذا الكن- الكون الجديد.